Bola lampu ia, ana pila ndia, ndia cara kerja na ana tao energi listrik a dadik energi cahaya. Fo ana pila ma mangledok ka ndia so na neme ndia enon ndia so. Boe ma hapu hai fe'ek kal ndia-ndia bola lampu ndia bo, fo ala latobin pake ini arus listrik.